Reo fomban-drazana bôka Iran ndraiky zen̈y, manan̈o novel’an reo na hoe nanrozy zeny anaran’ny novel’an ndrô e. Manamarika zen̈y misy andran’ny praintan kà reo manan̈o festib- festivala ara-pômban-drazana. Ny idy sy ny aldan-dreo kà zen̈y matetika manan̈o selebrasion be reo oe.